हुकम आप मेरा भुत वदिया दोस्त हुवा। आनी आप जैसीन दोस्त हजारो में एक हुवा। मु ना आप दोस्त रूप में मिलीज्या या वहुत वदी कीकी वात है आप जैसीन्न दोस्त भुत कम्म मिणक ना मिला है। आणाजण्न जड़न मिणक ना मिला वा सभी भुत भाग्यशाली हुवा।